Gne momba gne fiasagne penina zashy, da raha lavalava zay izy, da io raha lavalava io da misy akoa olikiny kidikidy miboa- mizoso bôka ana- amign'igny eo, da mamoaka <hesitation> rano mainty, rano mainty zany fizakandreo anazy, da io zagny gn'anorata io, zay ny asa ilà agne penina.